mi yi miniyan ami tanni mite ami tanni mi oro biye si ami yi ɛsiya mu dawe ami va de'udi mu dawe ami va jamu mu dawe ami va sanni donk ami tanni mite ɓa bedoso mibin ɓaro karte to ho karte so mi mawe se ami zuwe o ɲan mi zuwe ho karte so a o ɲan ɓɛ zun biye ho we zuwera donk ho karte ho karte zuwenu a ci'aro sunu ami ci'a ami zin ami tanni ho mu a o cunu